الصراحة أفظل أعيش في بيت على الشجرة، السبب هو أن الحياه في بيت على شجرة تعطينى إحساس بالهدوء و الإتصال بالطبيعة أكون فيها محاظرة بالخظرة والهواء النجى وأستمتع كمان بأصوات الطيور والحياة البرية، العيش بين الأشجار يخلينى أحس بالسلام والسكينة بعيد عن صخب الحياة اليومية وكأنك في مكان سحرى فووج الأرظ.